тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
зерттеулер бойынша біз күніне кем дегенде бір сағат вконтакте фейсбук инстаграм сияқты әлеуметтік желілерде отырамыз
дәл осы уақытта кітап жазуға билеп үйренуге немесе жаңа тіл үйренуге болар еді
бүгін біз әлеуметтік желінің орнына не істесе болады деген үлкен сұраққа жауап іздейміз
бірінші көбірек және өнімді еңбек ет
еңбек түбі береке
екінші достарыңыз бен жақындарыңызға өз даусыңызбен сөйлеңіз
яғни қоңырау шалыңыз кездесіңіз
үшінші оқығыңыз келіп жүрген кітапты оқыңыз
күніне жарты сағат оқысаңыз да кітапты тез тауысып тастауға болады
төртінші инструменттерде ойнап үйреніңіз
вконтактедегі новостиді оқып отырған кезде өзіңізден өзіңіз үйреніп кетпейсіз
бесінші жаттығу жасау
көбірек өмір сүресіз әдемі боласыз
және әлі талай өзіңіздің ұзақ та алтын жылдарыңызды инстаграмдай аласыз
алтыншы досыңызбен қалжыңдасыңыз
көзінен жасы шығып тұрып күліп тұратын эмоджи смайликке қарағанда көбірек эмоция аласыз
одан да досыңыздың көзінен жас аққанша күлдіріңіз
жетінші басыңызды көтеріп әлемге қараңыз
дәл алдыңызда әдемі нәрсе тұрған сияқты ғой
сегізінші программирование яғни кодтап үйреніңіз
сосын сіз келесі әлеуметтік желіні құрастырасыз да миллиард доллар жасайсыз
тоғыз волонтер немесе ерікті болыңыз
қайырымдылық ұйымына қосылыңыз
көмегіңіз тиген адамнан шынайы лайк аласыз
оныншы жақсылап ұйықтаңыз
толық қанды ұйқыға ештеңе жетпейді
ұйқысы қанған батырды қорықпай соғысқа да жіберуге болады
он бірінші кез келген нәрсені меңгеріңіз
физика математика шет тілдері тарих өнер өзіңіз біліңіз
ең ақылды ең өнерлі жанға айналыңыз
болды бүгінге айтарым осы
өмірді сүй тамаша сәттерді бос жіберіп алма

арман құсым қалықтайды көгімде
неге келдім мен
не істеп жүрмін мен бұл өмірде
белгілі бір орным бар ма өмірде
ойланамын мен толғанамын
мен келемін арқалап арманымды
берерім бар ма